Waa loolu am na, xam nga tey bukki mën naa jàngal gaynde, du xam nga ñoomi neen la, jaan mën naa jàngal moromi jaanam moom ñoomi neen la ah ku wor moom yàllaa xam.